Dispositivo electronico reta ko jeta vi ñoguɨnoi tembiporu reta jokope ñoguɨnoi ordenadores reta, jokope oi tableta jokogui <hesitation> oime internet osa jei supe va jare oime comunicación pegua, oime iru maembae reta kua peguara